طبعاً تخليه يقف فى المكان منظم وثابت وبعدين راح تمسك الجوال بالمقلوب تمام ، وراح تفتح الفلاش يعنى إذا فتحت الفلاش التصوير راح يكون التصوير أفظل بكثير ، وبس بتعطية صورة والصورة على ما أظن بتطلع مميزة يعنى وواظحة ، وطبعاً نوع التلفون بيفرق فى جودة الصورة كثير جداً.